Ndariingi omwana nengasoma khusikuru khe lidiku llara nangona mmumba nanzigala ndwaraa ndatzia muzigulu dabe sichira bwali mbaakube ne muijizi sali naambolaa mugamba aranguba biboko binne alagumba gandi viboko vine mugamba nembora eii ndulaa mbu netnziza musikuru muganda amb <hesitation> wambalaga viboko vindi gandi vine sasa ningada mama ange babange yalii nazize khugasi nimmbora nzi ndaranga nanteba orwavaa ndi nimmboraa omutwe kunduyaa nombolaa mutw <hesitation> kunduyaa naambula basi kona oratsia khusikulu dabe lakiniisi ndali tsi niimanyi ninziza musikuri muijizi aanindaa angupe sasa sindachiraa ningata ndwalaa sasa ndali ndakadukaho ninyokatsa ndamanya sa nimbaa ango nimbeko musigulu dae abandi basoma ndaasoma dabe. Nenzikala tza ango nengoni kali ningona embe netzindolo dabe. Kata nimbola mbuki nzikata manzigeni mama anye arambolaa nyati sasa anembora tza leka za ngoni ommumba mpaka akoloba, abandu barura mushikulu ndaba nimbukakho shikila nindoloka obubishi nobudamans; sichira ndaamanya nishia mushikulu mugamba, muibush anindu kandi, kha nindola heri, omalizane tzanu, nakuhizi tza tzinni nagube mukamba elilza muikils odakata da khulwa embola abana abanye nomba abana ba abandu ba abandu bandi, siomenyi ninda eka noogate, oragata, tza lakini kali ni muganda eladuka.